Io maá nuun yuku kuii io iiaja kajndo te io yuku kuii ja tnaá jañana taavi ja ya'a maá ndiuuja kajndo te io io yuku kuii ja dayi'ixindo te kajndo yaakueé kajndo kodejo adiindiaá dayi'ixindo io yuku kuii ja naata'avi ja kajndo ndiuu ni te'ende an ndiuu nixeeniindo.